ହମାନେ ଅପନା ଔର ସପନା କୋ ପୁରା କିଯେ ବିନା ଏକ ସଫଲ ଜୀଵନ ନହୀଂ ଜୀ ସକୋ। କଲକି ଅମର ସପନା ଜୋ ଥୀଵା ହମେସା ଅମର ମନ ରଥୀଵା। <hesitation> ସପନା ଏକ ଏଂତା ଶୀଜା ଥା, ଜିନତକୀ ବହୁତ ଜନକର ଖୁଆଈସ ଥା, କି ମୁଂ ଆଗରେ ଜଲ କେ ଏକ ବଡା ଆଦମୀ ବନ ଭୀ, ସବକର ମଦଦ କର ଭୀ, ଔର ଯହ ସବ ନହୀଂ ହୁଆ। ହଲେ ହମାକର ସପନା ତୂଟୀ ଜାଯା ଔର ଜୀଵନ ଅଚ୍ଛା ନହୀଂ ଜାଯା। ଯହ ସବକର ସପନା କେ ବିନା ଜୀନା ମୁସ୍କିଲ ଥା।